<hesitation> beta ini biasa tidor malam itu poko nya samua orang su tidor baru beta tidor, jadi beta tidor ini di jam kacil, seng jam basar, poko nya kalo seng jam dua, jam tiga itu karna memang su biasa kapa'ee? Beta mungkin karna dari kulia itu, kebiasaan bikin tugas dudu diskusi katong-katong, maso organisasi katong dudu diskusi malam-malam dan memang betul bahwa, katong b'lajar, itu yang paleng bagus itu itu di waktu malam, itu di jam satu jam dua, ah mungkin karna kebiasaan itu, biking beta b'lajar beta baca-baca buku atau beta diskusi, itu di jam kacil itu jam satu ka seng jam dua jadi, yaa diskusi itu, yaa paleng lama dua sampe tiga jam la kalo sampe diskusi kadang-kadang itu, manggurebe deng <hesitation> apa? Tarhim di masjit lae baru katong tidor, jadi padahal beso ini kuliah pagi, aa itu mungkin dari dolo'e kebiasaan itu akang, berlanjut sampeeee <hesitation> apa? Kuliaaa es dua sampeee sakarang jadi memang. Beta seng bisa tidor tempo tu karna memang suda kebiasaan tapi, <noise> beta pernah, <hesitation> bagemana cara nya supaya jang beta tidor lat ternyata, kalo biking bagitu supaya jang tidor lat, sore-sore itu itu-mo maeng putsal kaa, mo maeng bola poko nya harus lari-lari cari keringat dan biking lala, ha itu pasti abis mandi abis sambayang magrib makang, itu langsung mata mamboro par mo tidor suda itu, beta perna berapa kali biking kaya begitu, cuman <hesitation> katong pung aktipitas ini kadang-kadang katong seng inga kata katong harus, <hesitation> s'trahat par maeng maeng-bola sadiki, olaraga sadiki, cari karingat sadiki, ha itu yang biking, kadang-kadang lupa itu, yang pada ahir nya, malam tu tetap bagadang saa nah kalo sampe malang su bagadang, sukur-sukur kalo ada karja supaya ada alasan ada karja tapi kalo seng ada karja, oo suda, dudu kalo seng maeng rubik, isi tts, kalo seng nontong. Jadi tu sampee su jam dua, o balom o balom kaya nya ini balom manganto lai o, aa dudu lai, jadi katong bilang kalo katong jaga apa ini bilang ta'anas tar akal- tar akal to yang penting, sampe dapa manganto batul baru katong bisa tidor kalo seng. Mau paksa, bilang kata seng tidor do jang pe tong seng dapa tidor o seeng, sampe kalo su taru kapala manganga manganga-loteng itu selesai, dudu pikirang, terpaksa musti kaluar lae, kaluar isap roko sadiki, nontong apa yang bisa nontong atau ambe buku apa par bisa baca to, baru katong apa? Baca-baca par cari yang penting cari manganto tapi memang, manganto ni akang jam kacil itu, <noise> di jam kalo seng jam dua jam tiga kalo seng jam ampa, padahal beso ni harus bajalang pagi-pagi tapi tetap begitu saa nah beso pagi, misalkan jalan harus jam sembilan, jam lapan tu pasti su bangong, jadi seng bisa pa ini, jadi sampe aktipitas siang itu seng tidor siang lae, seng ada jadi mar akang begitu lai terus, jadi memang <hesitation> orang bilang kata beta ni su insomnia, tapi beta jaga bilang bahwa beta ini bukan insomnia tapi insom mamamia, jadi memang itu akang su tinggi suda, karna memang mo biking apa ya? <hesitation> bagi beta, tidur yang paling berkualitas itu, <hesitation> kalo secara medis, itu paleng lama itu delapan jam, dalam satu hari dalam-satu hari dua pulu ampat jam itu kan delapan jam, tapi yang selama ini beta. Lakukan selama bertahun-tahun ini, itu ampa jam paling paling-epektip, poko nya jadi kalo tidor dari jam ampa ke jam jam-apa? <hesitation> jam tuju jam lapan bangong, ha sisa itu nanti baru orang bilang <hesitation> cari tidor di waktu-waktu luang waktu siang, aa itu baru beta bisa tidor sadiki, poko nya lengkapi harus tidur di dalam satu hari dua pulu ampat jam itu harus empat sampe enam jam, tapi memang secara kesehatan harus delapan jam.